بالنسبة لمنزل أحلامي ، معناها هي راها باش تكون دار لوح في الطبيعة ،باش تكون مزيج ما بين التقليدي والحضاري ، باش تكون فيها هكا الحاجات نتاع عندها علاقة كلها بالصور المتحركة والأشياء والتسلية هذوكا ، فمنزل أحلامي باش يكون خليط ومزيج بين برشا حاجات مزيانين